أحب الأطعمة المالحة، أحب المخللات أحب ال <hesitation> الثومية، ما أحب الأطعمة الحلوة لأنه أحس تخلى كدا الطعم في فمك أحس المالح أفضل يعنى، <hesitation> خاصة أنو المالح إذا شربتله موية خلاص يروح طعمه، أما الحلو يبجى طعمه فترة طويلة يعنى ما <hesitation> إذا شخص ما تفضل الأطعمة الحالية <hesitation> تبتليش فيها طول ال-طول اليوم.